Ñ'antony ilà ñy lafiky vera: -Hampienà ñy loto noho ñ'ando militsy antraño nteña ao, manahakan'izay koa ii mañamora ñy fahaa liova afaky ampiasà nteña ii aminy ñy raha iaby ilànteñ'azy, latabo zay, seza zay, ndra ñyy fipetrapetrahanao zay, afak'asia ñ'az'iaby.